ساروی کھوتہٕ زیادٕ نفرت پٲدٕ کرن وٲل جانور چِھ انسٲنی اینڈو- تہٕ ایکٹوپیراسائٹس ,مثلاً، ٹیپ ورم تہٕ ٹک یا جانور یمن سۭتۍ بصری طور پٲنٹھ مشابہت تھاون وٲل جانور ,مثلاً، کیڑٕ ۔